<hesitation> Tulakal uwinikoo' tan u- u- utzo'otzil ti ulaak' rasuradora kub'aje'laj yan <hesitation> ulaak' jaab' ma' yan resuradora tulakal makoo' u- utz'a' u- upu'uk ti xilet ma' yan rasuradora.